<noise> Gn'a Bangladesh agny da trôpikaly gn'agny. <noise> Magnora lalandava; da misy koa gny subtrôpikaly, misy fotoa magnora; da misy fotoa mafana.